إي طبعًا لو أنت تسألني هل يمكن للفن تأثير سلبي؟ طبعًا ممكن يكون تأثير سلبي إذا كان يروج لأفكار ظارة مثل العنف أو الكراهية، لكن إذا كان الفنان استخدم منصته لنش- لنشر رسائل سلبية أو يحرض على العنف ممكن يسبب تأثيرات سيئة على المجتمع.